بصراحا لعبة شطرنج, نحب نلعبها كيما نكون وحدي, نحبها لأنها تتطلب تركيز وتخطيط, وكل حركا فيها تكون محسوبا, وبدقا, الشطرنج تمنحني فرصا باش نتحدى نفسي ونطور مهارات التفكير الاستراتيجي, مهما كانت النتيجا, أنا نحب التحدي اللي توفرهولي اللعبا, وتقويلي مالتركيو متاعي, وتقويلي في نسبة الذكا والتخطيط زاد.